Mah, questa chì a l'é unna domanda un pö strana veramente perché pe mi a verdua a l'é tutta organica eh n'ô so, a no l'é inorganica a verdua. Se t'intendi dî che e verdue quelle che noiatri e ciammemmo bio alantô te diggo che tante vòtte no van o prexo che costan perché no gh'é mai a garançia che seggian cortivæ co-i prinçippi giusti, soviatutto quelli prinçippi che ne faieivan stâ ciù ben de salute. Mi e mæ verdue en bio e comme dî voiatri organiche perché me ê cortivo inte l'òrto, me ê vaggo à cheugge e ê mangio.